ممكن اخبط على الترابيزة اللي قدامي او اعمل صوت قوي اخليهم ينتبهوا ليا و لو لسة انتباههم مت متشتت ممكن اكتبلهم سؤال له علاقة بالدرس اللي احنا بنشرحه اخليهم يفكروا فيه و اخلي السؤال ده عليه جايزة مقابل مادي ف احفزهم ان هما يركزوا و يرجع انتباههم يشتغل تاني علشان يحلوا السؤال